थर्मामीटर ल अपन तापमान देख सकत हाउ। मुंह म थर्मामीटर के नोक ल जीव के नीचे मुंह बंद करके बीप सुनते। तक रहा बगल में थर्मामीटर ल सुखा बगल में रखो। बहा ल शारीर म लगा के रखो गुदा में थर्मामीटर ल चिकना करके। गुदा में धीरे से डालो कुछ देर तक रहने दो हर थर्मामीटर के निर्देश ल। ध्यान से पढ़ो आऊ ओकर पालन करो थर्मा ल साफ कर। के ही इस्तेमाल कराओ बच्चा मन गुदा तापमान अधिक सटीक होते।